Ayniqsa undagi kadralar va film qahramonlarining o'yinlari judayam meni lol qoldirdi. Men bu filmni boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim va sizga judayam katta rahmat.